एक, तीन, पाँच, सात, नौ, एगार, तेह्र, पन्द्र, सत्र, उनैस, एकैस, तेइस, पचिस, सताइस, उन्तिस, एक्तिस, तेंतिस, पैंतिस, सैंतिस, उन्चालिस, एक्चालिस, तिर्चालिस हसे तिर्चालिस पाछा पैंतालिस हसे सणचालिस, उन्पचास, एक्काउन्न, तृपन्न, पच्पन्न हसे पच्पन्न पाछा सन्ताउन्न, हसे सन्ताउन्न पाछा उनन्साठि, एक्सट्ठि, तृसट्ठी ह्से तृसट्ठी पाछा...तृसट्ठी पाछा पैंसट्ठि, सडस्ट्ठी, उनान्सतरी, एकहतर, तृहतर, पचहतर हसे सतहतर, उनासी, एकासी हसे एकासी पाछा तिरसि, तिरसी पाछा पचासी हसे सतासि, उनानम्बे, एकान्बे, एकन्बे पाछा तिरान्बे, पन्चान्न्बे, सन्तान्न्बे, उनानसय हसे एक सय एक ।